हमन देखा काम बुता जाना रहेल एकर बर हमन सात बजे नही पांच बजे उठ जाथि। और टंगी ले काम ले निकल जाथि राति भी आठ साढ़े आठ या नौ बजे ले सो जाथि। हमन टाइट काम करथी टाइट खा थी टाइट कमाथी।